Bueno pues kanda niyiji kaung tanu'um kunji se kuam kaung se va'us nji kunji se kuam kuanse rama lupup ne ngum'au enero pues kujui <noise> kujui va lem matse y lo ke limy re ndanꞌeiñ ra'e ne ngulje'e ¿por kinjiu? Porke kujui es matse y se matse pus re let bunjey karat lipiat bantsa'au niyie ndateu o o baxiñi'iu kuanse linjiat los ke nip mbubu ngul'ajau rajuik lipiat rajuk kua kuando rae ne matse'e nji nji m'au se lu'uey matse ya kuanse ramia rama n'ujuñ ne matse ya ra'e mapa ya kujuy re let ndeu mas pues nip mbak'je ndamba'an kul'us kujui pubakja bubat de chiu ya nji kunji nan'iat kuande nimy re xiki'ish mi'ia <noise> kujui kje ndaban kul'us ndateu timjik hueik kupu napu ndamba'an kul'us pus ya vakut re hueik valik kase bi'iat re let los ke kat los ke chu many limy xiki'ish rapu kje ndaban limy el ke lumey pues bake ndaban rapuse kuas lik'iajam kimbia'an pero chu many pues tanu'um kanda niyiji chu nji ninyiji se ni'iujuñ lik'iajam ndapal. Ndapal y asta <hesitation> hay veces ni kua naju'u uejeil ngusaung linjias tsuju kibia porke em kupa kinyiep se matseu y se lumey nda'ba'an pus nin kujuy lumba'an porke ne nimiau lem kuas mapa per rapu ni'iujuñ kara kusau kunju kupu ndu'uey ya de kuando ni'iujuñ rapu kunji nan'ia kuma kupup nap ne mapa ya chu many pues kuanse ne ndanꞌeiñ limy tsojot tiempo mapa kujupu rama limy ne ndanꞌeiñ se luduat y y kuando mes kujupu rama li timjik rapu lue hueik kunji va nip liki'iajam tumem napu ndanꞌeiñ se ngunjiu dengue kunji nip lik'iajam limy per ya nji niyiji komo ke karat kusaut let nda ndubeik napu nguey ndujuaut y ya ndukuejet napu ndanꞌeiñ y chu many rapu ndanꞌeiñ re se limy pero chu ya tsukuet lupup nji matse ya loke timji rau uen re hueik ya matut ya tsukuet malajaiñ majau y si matse kunji kiajai bien lik'iajam kutse si kutse y los ke let pus bumjey ne ngul'ue l'eje buteik y los ke mut pus hay veces kua lanjas ngusaung por matse'ep nip kua manaju'u uejeil lanjas lantsa'au niyie lapats lapa y tsukuet lada'a y kuando latsau tsukuet matse tsukuet malanjas malapa kupu stinjia kaung kujuey se kuam. Kuanse rꞌae re matse y re mapa pues hay veces kiajay pu kua nip mbanejeiñ mburua si ngupaiy porke em kupa pero chu many pues chu ya manan'ia ne matse ya kon nji matse ya jiuk kijiu'u kikiji ngul'ue kijiu tadaa asta kjua nip manaju'u nip manamang tanjas porke majau manaey manatsau muku'uejeil chu nji kunju ranji m'au chu bien majau lu'uey bumba'an ne matse nip likiajam matse pero si mas malatsajau matse nji dis nji ngum'au mu'ung kanje napu ngum'au enero kutseiñ asta ngum'au marzo kujupu yin rapu ne matse kujupu raket ya manan'ia ne nipia ne mapa ya kutsꞌeiñ nimia pur mapa y lupup ne matse kunji ne de octubre y nji ngum'au lje ya kuju ya rama lupup <noise> ne matse.